malatin juis ainaa tofautiia midafenoo feet, yaanii matundaa ainaa tofautiaa woat jebisitaa hoo workiia, hoo ovacadoa, hoo machungaa, hoo bitrutii kuuli woat jebisitaa kol irrafittee kablaa atiin wooni riidh tuunit hinbusiin duub akkasin woncholee ittaati woan akasii suun.